يا جماعة ألاحظ إنكم ما إنتم مركزين معاي، ودي يرجع إنتباهكم وتركزون، أول شي أغير أسلوب الدرس، وأطرح سؤال يثير فظولكم مثلا وايش تتوقعون لو كنا في زمن مختلف? بعدين أجيب لكم قصة مثيرة مرتبطة بالموظوع عشان شدكم، وأكيد بستخدم الوسائل التفاعلية مثل الفيديوهات والأنشطة الجماعية حتى كل واحد يشارك. إذا حسيت إنكم متفاعلين بنقدر نكمل الدرس بطريقة ممتعة ونعلمكم بطريقة أسهل.